Zany re raha f- raha fa anatin'ny vatantenan'ny Malagasy zao vinta zao, tsa raha misy zavatra angalana firy koa hoe avy amin'iza na avy amin'iza na avy amin'ny zavatra fa la fa amintsika ao ka, <hesitation> vintana zao arakaraka, amin'ny maha-sakalava ny tena, arakaraka ny, <hesitation> hanatsaranao ny vantanao, hanasoavanao ny vantanao, hana-, <hesitation> hanaovanao ny tsara sy ny meva no hampisy vintana anao zao.